Je'e on ëjt's nyaj tumbyë mëdyëbë tokëp ma tienda kaps ëjt's at'sëm on nyajtunyë como kap ëjt's je'e t'such je'e at'sëm.